هي ما بيها شريطين طيلعين؟ - هاي الشريطين لف ويحد عاللخ وارجع اعملك عقدي بسيطة ، ارجع امسك شريط ، وشريط الخ اعملو عقدي بسيطة واربطو بالشريط الي امسكتو بالبداية ، وارجع اربطم ثنيناتم